Couleur orange ndraiky edy <hesitation> midika hoe <hesitation> hoe malefaka zegnagny e <hesitation> karakôry mo zegny mô hoe tsotra ohatra amin'ny hevitry hafa zegny e de <hesitation> de raha tonga agnatin'gny saigny agnahy zegny hoe olo môra atao o olo magnagna toetra malefaka zegny zegny le ambadiky le orange.